Sèè ka kà ɓieɛ̀ sùà ka kɛ̀ɛ̀, mìŋ kɔ̀à ka ɓèmè vàyajamaà, kaiŋ tiyetìyè, kaiŋ tiyetìyè, kaiŋ tiyetìyè, kaiŋ tiyetìyè, kàà gbìàŋ ɓɛ̀ jèla wii, mìŋ gbìɛ̀ŋ vàyàjamaà, enɛ̀ŋ jèla wii è joeye. Maŋ vàyàjama tiim nyɛnɛŋ, ka ka nyɛ̀nɛ̀ŋ vàyàjamaȧ kaiŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ kaiŋ nyɛ̀nɛŋ ka gbìàŋ ɓɛ̀ nɛ̀ŋjèla miɔ̀ŋ, kɛ̀ kà jòèyà, fè kà daìtà.